Je'e sarten madyu jedun myaj tunëp wanëp ji'i je'e chukpë në ko'o najtyë jedun t'sedyut xodotayn ko'o najtyë dun nawentyë kayayn mukayn myt je'e dun chukpë myaj tunëp o ko'o bi'i ti'i ka'ay të kyunax jadun dun ajokxëp y je'e mëjpë në ko'o najtyë dun namaybë kaya'ayn muka'ayn jadun dun kayëp adyunëp y ma yë tut'stën ji'i bi'i tu'ts poch tyam este xëjk je'e ka'ay je'e ukyë a'ax ji'ib yajkëy ji'ib jedun mas okyänyë kyëy y mas ki'ixkë o je'e je wi'ink je'e tu'ts je'e aluminio a'ax jedun nyënëmbyë jue este oy jedun ji'ib myaj këbë y maty y je'e madyëbë je'e mëjpë je'e tu'ts je'e myt a'ax dun yajtuñ ja mëjpë ko'o najtyë je'e kay jedun mëj jue a'ixawayn ko'o najtyë dun kayayn ukayn nëmëj nëmay ko'o je'e xë najk dun myaj jadënyë.